Buñaḃabufiamo. Amini ŝi- e- e- aminiśokembo búñaḃanuḃuzii. Dõk móḃuziimi bulośe, buviẽ. . Ahãkay búloo nuḃuyamasena. Tímimiźis, amiɭew, tímimi aleyomekuwo, musenźo paske muñadianumuvũ niźivũ. Mumuvumi moiniġaɭo mamomulemu kom búnooḃom paske amiñana odieŋ, nizũ nikuwo añaḃaan búnooḃoḃuñadiaḃuhuśadoolo. Mosen néñie, áñaḃanizoniźii, źiśe ónźilo niźiśaboniźilim. Moiniġaɭo masema źiyamasena.